Ye cepillo lo ndó ye cepillo á xi na ndɨ'ɨso lo livi ndundó nka yu'uso á, te livi taka <hesitation> lado yu'u nkso á, xi normal nka tallaso te ye yuye'eso lo-no'o yuye'eso luju á xi lu'wa jone'eso ye cepillo naá, te ye lo nino á xi lu'wa la ndaaso, te livi nuu lo kuu yaaso á xi livi lakuikonóso de forma circular, wa'a tallaso livi ndexi'yuso ndute á.